Man lu mooy foraatu lii yépp, si lekka la jëm waaw damay jënd lekka toggu, damay jënd lekk paska lekku njël daanaka léego-leeg, ku amul appétit léego-leeg mun nañoo togg leneen fekk yaw amuloo appétit, soo ci toogee doo mun a lekka lu la suur. Su ko defee nga dem ut loo xam ni yaw diŋ ko mën a lekka sa <hesitation> nga mun a suur. nga mun a dal. Lool ci laa nekk. Li ma foraatu yépp ci lekka lay jëm wax dëgg yàlla. Man damay ham xaalis waaye damay jënd lekka rekk tusuur. Bu ma jugee nii sax damay dem uti lekka paska démba li ma reere bariwul, tuuti rekk la parska cere du suma kii. Tuuti rekk laa lekk. <hesitation> Ndekki bi tamit noonu la. Damay jaay waaye li may jaay yépp dama koy lekka. Moom daal yépp su ma la waxee li may lekk xaalis bi de de de dina upp thousand parska am naa ñaari gune yoo xam ne moom laa fi am. Xam nga duma mun a lekka si kër gi si néeg bi ñoom tam lekkuñu. Su may uti lekka damay sóoraale ñooñu ndax suma jëkkër du bàyyekoo fii. Léegi nag ma may ko muy lekka paska mag la. Léegi-lee mun nañoo togg ñam wo xam ne du neex si moom. Man su ma jëndee, ma lekk ma may ko si mu lekk. Loolu moom mënuma ko paska xaalis wax dëgga yàlla damay use xaalis torob si lekka pour sama boppa.